Tombony hoahy bitro io ty fananany sofy bevata satria bitro io moa zany tsy raha mana fiarova. Io la piso na amboa io zao la mihinan'anazy avao la matimaty hoazy i. Fa sofony iny zany, iny zany karaza hoe fanaira zany iny. Mahare sofony bevata iny. Laha vo misy raha mikoratsiky lafa eo i amy sofony iny. Zay zany ty fampiasany anazy.